Ma mi preferìa preferirìa ste a ca ad aleneme, se l'ai l'atresadüra preferisu a ca. Ën palestra forse al e pi pi al e pi cumpleta, cumpleta e pöi se a ie cuaicoza ch'a va nen a i sarìa pöi l'istrütur che a pöl dete curi curege la puzisiun o to sistema d'alenament